Colombia, cono grandi que es i dandu pa dos maris pos tien que tenel unas climis mu destintas. I amás tamién están los Andis pa ponienti i la selva del Amazonas pa salienti. Amus, la climi de Colombia puei sel comu de continentis destintus: el tropical, el equatorial, l'alpinu. La verdá es que es un motivu pa vesitá-lu. Namás que pa vel tola variança essa de climis i paisagis en un país mesmu. La costa del Pacíficu, la Costa del Caribi i el Amazonas tou nel mesmu país. Qué bárbaru!